Aqwo nburuoma gbuelu ele ruha mebido nu ee meku eleruka nku eleriye. Nyeruka obula bu nyeruka sumaru sunuobu nyeruka nyeruka ikeni zinuime rumuoqba zokpa aqwa oma ke nye edeziri or nye-oro sohugi sowhe. Aqwa ke nye edeziri mubumako nyemba nyolu aqwaken omashoya lee omeshi kiya enyi or okpasi-akpa, aqwaken bumako nhe gokpo ke nye-mba sohuye keni ibuyozhi or nebunye-osaa or nekwusugwo nye bemesi enyi or nye bekpasiakpa, eqwa agwa yeme isa ohihia nweren because eleriya tune nye ke besuolu makpa beewhi nu-oro. Ibula yeruka aqwa isokpo iya-akpa aqwa keyekezi elakenyi owee nwokam bu nwom owaru mini mara woji ewho. Nu akpa ke eleriya, nyeriya nmekwatala ewhiyi yeruka soohuaa kuna oka or oluaa nye riga abu nye-riya sama ru nu nwobunyeriya, ineyi-iwo, iyiiwo buruoma, ize-iyiwo ke yonu lee nu ikakpaqwuetor ke nye dinu ederizi nyohukwo nhe ziri nu rume ewhiyi ken bia agwa kuesiri nu nyeriya okpo. Nyeriga yebita ewhiyi nu nye riya kpo ozi nye ruka bia buotuya ke-ekile bia olun nyeriga mako nbu nyeriya zino oro so-otunu nneya nu ndaya anga so-otunu eleke ara anya, eleken mako yafaru moko-otunu yaannye kam buonodi nyeriya nkwesiri obi ewhi nu rumeogba or nu-oro imeke monunsoibe iji edeziri idayi chibua nneyi ma ndayima ivu owhorwhor oka nneyi mahialo ndayi mahialam oki izi cururime bevya vuyanu nneyi nobu vuyanu ndayi nbram nhe ka inotagwa otugwaa lune nhudi nhu so aqwaa kendum buoma. Aqwa buruoma izique nhe, kanu nneyi lee hameziqwoo kanu ndayi lee hameziquoo mozi beneotuyi ba maru hameziquoo mozi beneotuyi bamara nhe beyebidotuyi imako nu iziqu nhe nneyi ma ndayi ma bekobidotuyi egwaa nhe kun bejinuokwu okar beshekununhakam izizi behuqwu nha izi oyeme iwekunlabe olu izumenkpoma qbalinzobe yahamejinaka nu aqwa badu zinuowo owoka nkeoma mozi ekile nyezi huonzi yaka owee nyeka buruoma meakpa or yinaka or yayi-iwai or luta-nweren or vuta motor ihena aqwaa but omene nu ha agwa buoma ibu nyerukwo ibunyenyaoo aqwa buoma oza nhe begini neme, ma ogba nzioo ma oro nzioo ma ngbu nzioo ola oha nzioo oza nhe be yine neme because nu aqwa buoma.